untuk kegagalan kitè jangan merasè diri kita terpojok atau terpuruk.. karena kegagalan èntu melangkah kitè lebih maju lagi.. dan untuk belajar lebih semangat lagi dari kegagalan-kegagalan yang sudah kita lalui.. tètèp semangat untuk menjalani hidup ini.. jangan takut.. hidup kitè èntu ngga sendiri.. sekeliling kite banyak kawan kitè dan yang telah menciptakan kitè juga.. tètèp semangat.. semangatt..

kalo kité orang bétawi kalo pas kerjé itu biasanya mah ngga mau pagi-pagi yé [hehe]. orang bétawi sekarang, orang bétawi sekarang itu kalo kata orang sekarang kalo belon mataari ngérojok pantat itu bélom pada mau jalan kerjé hehe, tapi kalo dulu bédé orang bétawi tuh kalo abis barang subuh ya udah di sawah nyangkul dia udah lagi pada mancul [hehe] disawéh dia naném padi, naném bayém. ya gitu. Jadi yang pasti memang biasanyé pagi yé sore pulang. Biasanya pagi johor pulang ya pulang makan ngopi balik lagi kerja lagi yé. Orang bétawi mah kerjaannya banyak. Ngangon, ngangon kambing ngangon kerbo ya, [hehe] ngangon bébék, itu kerjé buat orang bétawi yé.

Kalo tempat sejarah tempat wisaté yang bersejarah yang di Indonesia tu banyak.. banyak bangett.. udah suséh ngitungnyé itu.. saking banyaknya itu.. tapi yang setau saya itu ada Borobudur.. ada uhm Candi Prambanan.. ada uhm Jati Luhur (waduk).. trus uhm macem-macem dah udah kalo tempat wisata di Indonesia mah.. banyak.. yang bersejarah tu banyak gitu.. kayak Lubang Buaya kalo di sini ada..

Apé ajé kendaaran yang bisa dipaké di sekitar lingkungan enté? Kalo di mari biasanyé paké motor udah. Kebanyakan mah paké motor, yang roda dua gitu. Ke mané-mané paké motor udah. Sekarang ajé kalo umpamanya udah panen yé ngangkut padinyé paké motor udah. Ojek motor itu namanya yang muat gabah, gitu.

menurut ènté bagaimané caranyé ngelestariin kesenian didaerah? kalau menurut ané, êê sejarah sekarang kayanyê diplesêt-plesêtin gitu. jadi harus ada pakemnyé gitu, kalau dibékasi itu ada jaipongan, ada mencuk, ada tari, ada pencak silat. dan itu ada pakemnyé, wajib itu ngikutin pakemnyé gitu jangan di plesétin kemané-mané gitu. cuma buat nyari duit doang gitu. jadi têtêp ngikutin pakemnyé yang dari dulunyé gitu, itu baru lestari kesenian dikita ini.

Kalo ayé sering membacé atau mendengarkan sejaré-sejaré pahlawan-pahlawan kité maupun nasional, maupun yang orang-orang Bétawi, yang dahulu-dahulu kite memperjuangkan bangsé negaré indonesia ini, cukup dan cukup menyentuh hati. Kité sebagai penerus-penerus bangsenyé jangan sampe keluar dan engga mau tau sejaré-sejaré untuk bangsé dan pahlawan-pahlawan kité. Kadang-kadang pada di zaman sekarang hari ini, banyak-banyak orang yang gamau tau dengan sejaré dari dulunya hingga sekarang ini sampe sekarang ini kita bisa begini. Kadang-kadang anak sekarang gamau tau dan memikirkan diri sendiri. Siape kité dari mané kité, dan tanpa perjuangan mereka kité juga engga akan bisa seperti ini engga bisa akan merdeka dari pendahulu-pendahulu kité yang membawa kemerdekaan Indonesia dan lebih maju lagi.

Bagaimana cara èntè rencanain liburan keluar kotè? Kalo dimari itu biasenye tuh orang kampung patungan tuh, patungan sebulan sebelum nya atau dua bulan sebelumnya itu patungan nanti kalo udah terkumpulnya baru nyèwa bis tuh, ramè-ramè orang sekampungnya dah bapak RT lah gitu berangkat paling ke Cibodas yang dèkèt-dèkèt dah daerah-daerah adèm disitu pade patungan jadinyè pakè bis nyèwa

Untuk jenis taneman yang ayé pernah tanem. Itu ada pohon manggé, terus pohon peté, nah kalo pohon peté itu emang kesukaannye orang-orang Bétawi gitu. Itu ciri khasnyé terus pohon jambu, pohon singkong, dan pohon pepayé. Itu ajé mungkin tanem-taneman yang pernah ayé tanem.

Apé ajé kégiatan buat anak bujang, anak gadis atau bocah, atau rémajé? Kalau di mari biasanya itu anak-anak itu pada ngaji terus main hadroh atau marawis itu kalau diutarain begitu main hadroh marawis. Eeee kalau kégiatan sekolahnya paling dieskul gitu apatuh namanya tuh yang ada baris-barisan bégitu, terus ya pada ikut péncak silat dah, pada ikut nari, péncak silat dibeberapa padépokan di Bekasi kan banyak témpat-témpat bégitu buat bélajar silat gitu.

kalo untuk tidur, kita ada di atas jam 10 malem, itu sebenernyé kurang bagus untuk kesehetan kité, apelagi kité yang sudah umur di atas 40, itu biasanyé ééé itu adé ajé lah, kena masuk angin lah, terus kena, apalah, semuanyé, itu, ga baik, kalo untuk tidur dari di atas jam 10. Kalo tidur itu jam 9 atau jam 8 untuk seumur-umuran di atas 40 itu bagus, dan untuk kité dan kesehatan kité juga.

Biasênyé ente nyarap amê mindo apaan? Lah kalo di mari mah, kalo nyarap itu ya, nasi uduk biasênyé, pesor gitu, êê ama pisang goreng gitu, ngopi gitu. Kalo mindo ya, nasi, kalo mindo mah udeh nasi jengkol gé resep banget di sini, mah.

Kalau untuk pendidikan itu penting banget kalau untuk kité yé. kérna apé ? Pendidikan itu memang yang dicari kalau di zaman sekarang ini. Memangnya zaman dulu? Kalau zaman dulu mah kité cuman baca nulis ajé udéh hebat gitu sekolehnyé juga kita umpét-umpétan dulu kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang? Emang harus penting dan sangat penting karena sekoléh itu memang satu untuk pegangan buat kité nuntut ilmu untuk apé ajé itu penting apalagi buat kité kerjé itu sangat penting jangan sampé éngga sekolê di zaman sekarang ini rugi, rugi banget kalo untuk kalau bagi ayé méh.

"""Menurut enté apé ajé manfaat dari pengobatan tradisional?"", kalau menurut ané tuh ya ada pentingnya juga itu ya, jadi diluarnya kedokteran ada emang ada tuh, apa tuh, yang urut keseleo atau apa tuh ada. Jadi yang emang dokter gak bisa disini bisa gitu. Tuh, kadang-kadang emang ya percaya gak percaya kadang, ya manjur juga begitu. "

Kalau untuk peran ane di keluarga ane, itu sangat penting dan penting banget untuk menjaga daerah, bahasa daerah apalagi bahasa betawi ye kadang-kadang kebanyakan betawi itu eee ape namenye orang-orang pengen tau dan sangat pengen tau. Itu memang penting banget kalo untuk ngejangenye jangan sampe punah bahase kite warisan leluhur kite kan gitu. Betawi, terus untuk eee. Silat-silatnye itu jangan sampe eee terbawa oleh zaman sekarang ini, sekarang kan anak-anak engga mau tau bahasa Betawi, untuk seni-seni budayanye itu ga akan mau tau anak sekarang mah tapi kite sebagai penerusnye jangan sampe kite eee apa terbawa zaman sekarang ini ayo kita tingkatkan lagi, kita kembangkan lagi itu eee. warisan leluhur nenek moyang kite.

Kalo kité untuk berjalan, semisalkan kité mau pergi kemané gitu, itu tanam kan di hati sebelum kita jalan yaitu tujuan kita arahnye kemane ya kita harus berdoa dulu ya paling penting, supayé kita dijauhi dari marabahaya di jalan semoga selamet sampe tujuan yang terpenting itu yakin pada diri sendiri dan kita harus berdoa dan berdoa.

Kendaraan, Kendaraan kité dibetawi itu dulu namanya ada délman, sado délman ya. Tapi dulu juga ada ojek cuman dulu ojeknya ojek sepeda ya ontél, nah sekarang délman, sado, sudah tidak ada tapi gantinya ojek ya, ojek dikita sekarang masih banyak sekali memang apé ya ééé... pekerjaan atau usaha orang kite orang betawi ya hampir mayoritas tukang ojek gitu ya. Tapi ojek itu aaa.. di kita itu apa ya tersingkirkan oleh namanya ojol sebetulnya aslinya dulu kalo tukang ojek itu mangkal di suatu perempatan, di pasar kaya begitu. sekarang setelah ada ojol kayanya ojek yang asli yang original itu ya sedikit kaya gitu.

Kalo untuk wisate kita sih kemane aja sih udêh. uhm seperti kayak Cibodas, terus ape namenye daerah-daerah Bandung, terus daerah-daerah pantai. Daerah mana aje yang penting buat nyénéngin hati. Untuk wisaté kita harus bener-bener mempersiapkan diri untuk perginya. Banyak wisata di sini apalagi di jaman sekarang ini wisata-wisata itu memangnya kita harus datengin dan harus tau. Paling kebanyakan wisata di sini mah di Bekasi juga ade, banyak dan bagus-bagus itu.

Biasanya kalo êmpuan itu untuk olahragê yê itu biasanyê senam si kebanyakan ya, kalau perempuan dan juga badminton adê, terus volly juga adê.

Kalo untuk di tempat tinggal Ane, itu olahrage biasenye sepak bola, yang terkenal dimane-manepun di seluru Bekasi tuh sepak bola.

"Kalo kite di kampung ye kalo untuk ngejaga kebersihan lingkungan itu apé yé namanyé disebutnye uhm gotong royong. Kalo di kampung masih ade istilah gotong royong, uhm itu nanti yang nggeprak-nggeprak yang nguprak-nguprak ini (pak) RT. Ya nanti keliling ya, ""lingkungan masing-masing ayo gotong royong gotong royong ayo kerja bakti"" gitu jadi sampah-sampah, rumput-rumput yang tinggi, itu dibersihin. Jadi, uhm kegiatan itu biasanya seminggu sekali diadain ye buat ngebersihin sampah, rumput-rumput yang tinggi ya. Jadi kita di Bétawi tu masih ada istilah kerja bakti atau gotong royong di lingkungan di kita tempat tinggal gitu."

Asal muasalnyé uhm itu orang tue (bapak) ané yaitu orang Jawa. Ibu ané yaitu orang Bétawi, nenek ané yang dari laki-laki juga dari Jawa. Jadi kita lahir di daerah Bétawi, jadi sampe sekarang ini berbahasa Bétawi, dan orang tua pun sudah ikut jadi orang Bétawi.

Lah kalo soal peliharaan ni kité kebanyakan meliaranyé kambing, ayam, entog, bebek. engga lagi udah kaya gitu yang murah meriah dan merakyat gitu yé, ayam. kenapé harus melihara ayam? Karena buat jagé-jagé kalau kité susah kaga punya beras tinggal ngéjual, yé adé tukang ayam keliling yang ngéjual beli ayam yé. Kemudian, sama kaya entog, ya bebek ya. Kalo kambing biasanya dipeliaré buat lebaran haji yé buat qurban ya buat akéqah kek begitu. Jadi ya orang kampung kalo soal meliara ya alhamdulillah déh orang bêtawi mah ya paling pugut, turut banget pokoknyé bisa sepasang ayam, éntog, atau bebek itu bisa selusin nanti jumlahnya. Ya itu buat jaga-jaga kalo nanti pas musim ujan engga punya beras, engga punya belanjaan kadang-kadang buat bayaran anak sekolah yang pada ngaji, belajar anak silat, lah itu dijual dah, kaya begitu yéé.

Kalo untuk sepuluh taun kedepannyé, kemungkinan kité yang namanya udah tempat tinggalnya di sini ato di mari, ya tétép kita ééé nggak ke mané-mané. Kalo untuk ke depan mah kita lakuin ya kemungkinan, dari pekerjaan kemungkinan kita bisa usaha lain gitu. Ya paling juga, untuk usaha lain, ya kayak dagang eee buka warung. Begitu aja paling juga.

Kalo untuk masyarakat, untuk mendongkrak atau membangkitkan êêê usaha-usaha kita memang harus guyub dan bersama. Usaha apa yang kalo kité tidak lakuin bersamé itu nggak akan bisé. Dikarnakan itu butuh kekompakkan.

ya paling juga kalo untuk émm di sekitaran rumah ayé ya itu kita paling rondé yé biasanya tuh para-para orang kampung ya kita bergantian jadwal untuk rondé dari A ké B dari B ké A gitu muter terus, yang penting kampung kita tétép aman dan kondusif gitu.

yang menurut ané si, generasi yang ideal buat masa depan. Generasi yang bèr-akhlakul karimah, yang beradab, yang punya sopan santun, yang menghargai yang tua. itu baru generasi nyang ideal. ya bukan yang generasi yang pintèr tapi gak punya adab buat apa gitu. Jadi pintêr, beradab, punya sopan santun gitu mantap ya, itu namanya ideal. ya buat apa pintér kaga punya adab ya ga bisé itu adab tètèp nomor satu bigitu yéé.

Biasanya kalo para media itu. Kita setiap ada acara seperti kaya acara silat atau budaya-budaya Betawi, khususnya. Terus acara bekate, acara ape aje yang berbau Betawi, palang pintu, itu kan berbau Betawi dia pasti ikut kite, selalu. Supaye kite dikenal oleh masyarakat luar.

Kalau untuk kegiatan ane, itu dari melek mate ampe Magrib itu ane kerje. Kerje pulang malem, paginye bangun lagi, pulang malem lagi.

"""Begimané care terbaék buat ngejaga kebersihan sungai?"", ya harusnya sih jangan buang sampah sembarangan begitu di sungai gitu yang sampah-sampah plastik. Kalo bisa mah dibakar gitu jangan di buang begitu baé gitu, malah jadi anu, jadi mampet-mampetin, ngebek-ngebekin sungai itu jadinya. Makanya kalo bisa mah dibakar udah gitu, kalo pendapat ane ye seperti itu dah."

Kalo soal kampung ané namanya kan Kampung Wates ya ini kecamatan Babelan desanya Kedung Jaya si. Kalo kampung kita tuh dulunya banyak jawara-jawara yang luar biasa ye yang ilmunya mantep, tapi di kite kyai-kyai juga banyak disini jadi ngimbang ye. Jadi kampung kita ini dulu masih jadi satu dengan Desa Kedung Pengawas setelah ada perubahan sistem makanya eee ini ya di Mekar supaya Kedung Pengawas kite ini jadi kedungjaya. Nah ini Kampung Kedungjaya. Nah Kampung Wates ini dulunyé kalo kata orang bilang mah tukang garong yang ada banyak, guru ngajinya banyak, ustadz nya banyak, tukang berantem nye banyak gitu. Jadi Alhamdulilléh setelah ada satu eee tokoh ya jawara di kampung ini. Alhamdulillah yang keras-keras dibersihin atu-atu ya tuh namanya dulunya disebutnye mangkasan, mangkasan jago dia dulu jawara yang terkenal ya yang historis ya, orangnya baik akhirnya dibersihin lah ni kampung jadi kampung santri jadi Alhamdulillah sampe sekarang ni kampung aman sentosa ye tidak ada apa-apa, keamanannya bagus ya. Udeh engga ada lagi pada ribut, jadi sejarah kampung ini sebenernya banyak, cerita-cerita tentang kampung ini banyak. Cuma itu lah cerita sepenggal yang bisa ane ceritain sedikit aje kalo ga kebanyakan entar ribet gitu ye.

Kalo untuk olahraga kité yé paling ya seminggu dua kali lah. Untuk berlolahraga supaya badat kitè harus pit dan harus sehat.

Ya kalo untuk bahasé mah kita sering memangnye bahasé kite sehari-hari itu yang kita paké. Sering untuk ngobrol kita pake bahasa-bahasa Bétawi.

kalu untuk alat musik paling ané pernah nyobain itu gêndang yé itu gêndang supaya, kaya gendang buat êê ngiringin untuk pencak silat, gong, kemong, itu biasenyé toh untuk ngiringin ondél-ondél juga itu pernah ané coba.

Wah... kalo soal sayang ngga sayang si sama kampung sendiri, boleh dikatakan jujur ané sayang bangêt sama kampung sendiri yé, karena memang sejarah ané mblojornya ni bêranaknya di sini, di kampung sendiri kampung watês yé. Jadi ada utak-atik dari luar aja coba-cobé... karena apa? Ini lah kampung sejarah, kampung halaman yé, ané sendiri. Jadi bênêr-bênêr nyaman. Ané bener-bener nyaman tinggal di kampung sendiri, di lingkungan sendiri, di kampung ané nih yé. Jadi ééé biar kata kampung orang dibilang katanyé indah yak, cakêp, bagus. Biar kata kampung ané cêbrik contohnyé yé, têtêp ajé ané sênéng nyaman tinggal di kampung ané sendiri, gitu.

"""Bagaimana cerité rakyat bermanfaat buat membentuk karakter generasi mudé?"", kalo sekarang agak suséh ye gimané yé. Kadang-kadang bocah sekarang kagak anu kagak ngerti ama ini nih cerité-ceité rakyat dulu gitu. Siapé pahlawan di Bekasi? pada ngga ngerti. Kalo orang-orang dulu mah ngerti tapi untuk ngebentuk karakter generasi muda ya gitu dah. Kita jaga adab, akhlak, ame agemenya ajé dah soalnya kalo jaman sekarang rada susah kalo untuk ngejelasin cerité rakyat gitu udah rada susah, udah pada main hapé soalnya."

Kalo untuk kembang ituh biasanya tuh kembang kertas itu yang merah apê namanyê tuh kalo kita sebut mêh itu kembang kertas kalo yang merah itu. Trus ama êê kembang cempaka dan melati pun adê itu

Apê ajê makanan di entê yang pakê kembang buat bahan masakan? Lah banyak di sini mah, ada gênjêr, kémbang gênjêr, ada macem-macem dah pokoknya lupa saya mah tapi banyak dah pokoknya salah satunya itu dah kémbang gênjêr gitu.

Kalau untuk teknologi itu memang sangat membantu banget ya, apalagi di zaman sekarang ini, semuaaanyé itu sangat terbantu dari segi apé ajé itu sangat penting memang. apalagi dibilang kité engga bisa teknologi itu sangat rugi karena yang dicari sekarang itu teknologi.

"yé kalo soal ngelestariin budayé mah kesenian kitê kebetulan ané ini penggiat budayé.. ané punya padepokan.. ya yang isinya ada silat, ada palang pintu, ada sanggar tari bêtawi, ada ibing pencuk.. jadi itu kesenian semua daerah kité.. ya saya ajarkan sama anak-anak biar apé? ngga putus seni budayé.. kalo ngga kité siapa lagi yang mau ngelestariin yang mau ngajarin ama anak-anak kité.. biar anak-anak kité cinta ama budaya sendiri mangkanya dari kecil anak-anak kita sudah kita ajarkan ""ini loh budaya kita..ini loh kesenian kita"".. makanya alhamdulillah di lingkungan ané di sini anak-anak juga udah pinter pada jogét jaipong.. ya ibing.. pada pinter silat.. pada pinter nari, yaa blanték, tari-tari tradisional bêtawi.. ya kayak gitu.."

Sebérapé sering ente ngobrol amé tetanggé sehari-hari? Kalo di mari mah, gitu dah kalo orang bilang bahasa sini kongko-kongko begitu padé ngopi gitu bareng-bareng gitu kalo di depan rumah gitu. Wayah-wayah mau Magrib gitu padé kongko dah kalo di mari begitu, tapi kagak sering-sering sih, ya paling seminggu berapa kali gitu.

"""Buah-buahan apé yang paling sering di paké kegiatan di masyarakat?"". Lah kalo di mari, mah kalo hajatan doang tuh paké semangka paling, terus timun suri itu kalo puasé gitu, terus buah bléwah kalo di mari itu dipakenyé, ama itu tu kalo hajatan tu pisang lampung tu. Begitu kalo misalnyé di sini ada kegiatan tu buah-buannya paké buah-buahan gitu dah. Banyakan sih semangka gitu."

Wo kalo jalan-jalan mah ané lebih resep bareng-bareng ya rombongan, gerombolan ama temen-temen. Kalo dewékan mah begimané jadi kayak orang prustasi diputus, diputusin ama pacar dong hehe. Ya bareng ama temen-temen enak gitu kite bisa becandé, bisa ngobrol, bisa tanya-tanya. Yang jelas kalo kité jalan-jalan nih enakan bareng-bareng deh rombongan. Ané sih kayak gitu senengnyé. Jadi jalan-jalan tuh kita ajak, kita sambat tuh temen-temen kita ya barang lima enem orang mah biar suasananya jadi idup gitu yé.

tau tu masih kécit, ané itu ané mau jadi tentara.. pas udah gédé, ya gatau lah ya namanya kita cita-cita dari masih kécit kan punya cité-cité.. cuman kalo udah gédé yaudah beda lagi.. ya kenapé ané pengen jadi tentara?.. karena tentara itu kalo di dalém diri ané itu sangat berharga dan untuk membela negaré.. terutama buat keluarga kité yé.. untuk ngébangkitin untuk derajat orang tué.. yah itu.. karena tentara itu kalo ané liat untuk béla negaré itu emang bener-bener kalo tentaré yé.. ya kan ngga pandang bulu.. untuk ke masyarakat pun udéh bagus gitu.. itu kenape ané punyé cite-cite jadi tentara..

Yang begimané sikap anak bujang, gadis sekarang sama kesenian daerah? kalau dimari si alhamdulillah lah ada sebagian yang emang dêmên tuh amé kesenian tuh, jadi.. ngelestariin seni budayé gitu, kan seni macem-macem tuh ada palang pintu, ada pantun, terus kalau dijaipongan tuh ada mencup, terus tari-tarian daerah begitu déh tari-tari bêlanték... kalau disini begitu pada sénéng sih bocah buat tampil-tampil dikolaan gitu.

kalao soal apé ya keterampilan pas acara-acara itusi blom adé contoh kesenian betawi nih palang pintu kan adénya pas orang kriaan hajatan pengantén gitu pengantén sunat itu palang pintu sekarang masih ada kita lestariin itu ya jadi éngga bakalan kita lupain yang kita éngga buang bégitu aja tétép kita lestariin kebetulan adé juga punya grup ya palang pintu kita udah main di mana aja ya jabodetabek Alham dulillah udah tau nih orang namanya yang ada di bekasi utara kalao soal apé ya keterampilan pas acara bekasi utara watés gitu

seberapê penting wawasan seni budaya masuk dalem pembelajaran di sekolê ini êê Alhamdulillah si di sini mah, di mari itu eskul-eskulnye itu adê eskul tari gitu, êê eskul silat, di sekitar-sekitar tempat tinggal anê mah begitu, pada masuk dah bocah-bocah itu ikut eskul, jadi kalo ada acarê-acarêkan, tampil-tampilan gitu, pada nampiln kebisaan nyê masing-masing begitu, buat menjaga anu dah êê lestari biar lestari gitu seni budaya ini di mari.

Kalo untuk pemudé zaman sekarang mah parah. Kenapa parah? mungkin engga dalam 100% itu mungkin yang engga mau tau bahasé atau eee tentang budaye itu mungkin sekitar 90 orang, yang 10 orang itu tau dengan budaye selingkungan kite. Karena ape sekarang sudah banyak eee media-media kaya permainan-permainan ini itu makanyé pemudé zaman sekarang engga kaye zaman dulu. Zaman sekarang mah kita mau beli ape-ape aje udah tinggal di HP, mau apé-apé ajé tinggal di HP kalo kaya dulu kan engga. Kalau kite mau belanjé kite ke pasar dulu karena pemude zaman dahulu itu sangat eee tau dan mengerti untuk bahasé-bahasé Bétawinya. Untuk semuanya juga, sekarang mah pemudé sekarang udeh engga mau tau dan gak mau kenal dengan budayénya, sangat engga mau tau deh.

"""Bagemane care aman pas kita pegi jalan jauh keluar?"" aauuuu dah karena di sini mah kagak pernah kemané-mané, dikampung baé soalnya. Jadi kagak pernah jalan jauh kita mah. "

yeh iléh kalo soal beli oleh-oleh mah kalo kite jalan-jalan ya kalo wisata plesiran ya plesiran, itu yang paling kite beli tuh apelagi kite kalo jalan jalannye kesono noh ke Bandung ke Bogor, kita beli tape jadi, tape peyem-peyem bandung ye itu buat kabel-kabelan kite ya, kalo kita jalan-jalan sekitar sini ya paling kite beli kuliner-kuliner ya eee jadi kaya-kaya gitu ya paling kite suka saye kalo pribadi jadi kalo beli-beli jajanan ya makan-makanan kuliner betawi kaya kerak ape kerak telor kaya gitu yé jadi ga beli-beli yang macem-macem yé kalo betawi mah paling tau yang manfaat mane yang ga manfaat yang dibeli kadang-kadang bawa oleh-oleh yah ini buat anak bini gué di ruméh ya bawa oleh-oleh bawa tentengan itu kaya gitu belinye pasti makanan yé

Biasanya, kalau, dalam ééé orang-orang kita tetangga-tetangga kitê yê, biasanya tuh buat nyékar. Kémbang-kémbang apa namanyé tuh pehong, tuh biasanya buat ééé apa namanyé tuh ke kuburan. Biasanyé itu buat nikahan juga ada. Buat kémbang-kémbang idup buat pernikahan, atau apé ajé yang penting itu kémbang bisa digunakan.

Bagimane cara kite tetep aman pas liburan di tempat wisaté? ya begitu ikutin aturan yang adé disitu dah, kalo kaga boleh begini ya jangan begini, kalo kaga boleh begitu jangan boleh begitu, jadi ikutin aturan ajé gitu jangan sembarangan dah, ape baé dicemek begitu, jadi ikutin aturan ajé.

Ane sih kalo pagi hari paling demen, paling demen banget ye ane itu ngupi, ye. Ngupi pake singkong rebus atau pake ubi goreng. Itu paling demen banget ane ya, nggak ade duenye, ya. Kalo kita udeh ngopi pake singkong rebus, mertua lewat, nggak diengain pokonye nggak ditanye, hahaha.

Kalo menurut ané, itu untuk masa depan di kampung ané yé khususnya itu memang èèè ke depannyé paling juga iya memang dari dulunya kita nyawé, terus pertani, kemungkinan ya dari dulu hingga sekarang ya kayaknyé begitu-begitu ajé, gak ada pengembang lain. Seharusnya kan ada untuk kegiatan lain èèè dari sampingan untuk usaha èèè utama itu. Paling ke depannya ya mudah-mudahan ada èèè orang yang ingin bekerja sama atau bikin apé ajé yang penting masyarakat-masyarakat yaitu, atau kampung kité, bisa diangkat derajatnya, gitu.

Pas di tempat wisaté enté lebih sering beli apaan? Lah kalo di daerah Bogor begitu ya, beli oleh-oleh dari sono tuh. Ada tales, ada tales bogor, ada apa bae udah itu, tapé, tapé uli, tapé singkong gitu. Jadi, itu yang biasa dibeli.

biasanya anè kalo bepergian kemanè ajè itu pakè motor biasanya mah.. yahh paling jauh juga yaa paling jauh ya paling yaa ke bogor kita naik motor ajè.. karena apè ya motor lebih simpel dan lebih irit..

Ape aje barang-barang yang penting dibawe pas liburan? Kalo liburan mah ya makanan udah jelas bawa makanan yang banyak, kalo liburan. Tapi kalo nginep ya bawa segala sarung, bantal, ape ge selimut-selimut gitu kan adem.

Kalo untuk perobatan tradisional itu memang eee sangat penting ya dikarnakan di jaman dahulu kala, itu kan dokter kan emang nggak ada dan jarang kalo dokter. Dulu kan kebanyakan pengobatan-pengobatan tradisional untuk itu eee menurut ané, itu sangat penting. Dikarnakan kita seperti kayak eee patah tulang, terus ya kita ya keseleo, itu kita bawa ke pengobatan tradisional. Itu sangat penting kalo bagi ané yé.

"""Bagaimané enté bisa tau cerita mitos yang ade di negara enté?"", ya tau, kadang-kadang kan di kolah-kolah juga dikasih tau soal-soal apa cerité-cerité yang katenye mitos gitu, kayak jaka tingkir atau apa gitu. Itu eee diceritain dari mulut ke mulut juga, iya dari orang tua orang tua jaman dulu (juga) cerita gitu, di sini juga dari orang-orang tua jaman dulu dari engkong turun ke enyak gitu, ke baba baru ke kita gitu."

"""menurut èntè kenapè kitè musti olahraga rutin?"".. yaa buat sehat begitu.. buat kesehatan gitu biar badan kagak cepet rèntèg sakit.. jadi kudu olahraga lah digerak-gerakin apè kek yang penting gerak.."

Kalo untuk ngingetin di setiap lingkungan, ya ané paling ngajak ngobrol bareng, ngopi bareng, ngobrol-ngobrol gitu ngingetin supaya lingkungan kita terjagé dari kotor supaya lingkungan kita terjagé selalu.

biasanyé ané tidur yaitu, pulang kerjé, éntar jém sembilan ané, udah tidur.

"""Seberapa penting kité ngelestariin cerita rakyat keyang masih mudé di negara kité ini?"", kalo ya penting banget itu biar kalo anak-anak sekarang sekarang tau sejarah begitu, tau sejarah, tau asal mulanya kita bisa merdeka itu. Jadi kagak tau kagak merdeka kayak gitu ceritanya. Kita itu pasti ada perjuangannya dulu orang-orang dulu gitu bertaruh nyawa kita merdeka begitu. Biar pada menghargai gitu, bocah-bocah sekarang gitu. "

Kalau menurut ane ya itu untuk menjage atau ngelestariin budaye kite sendiri ye, itu kemungkinan kayenye dewek-dewek ya atau sendiri-sendiri. Dikarenakan 'eee' seperti ini lah budaye kite jangan sampe punah kemakan zaman paling terpenting itu yang ane bilang tadi budaye kite jangan sampe di comot oleh negara-negara lain gitu harus kita pertahanin itu. Ya paling untuk menjaganya kita bersame-same 'eee' kita cari ape aje yang penting berbau 'eee' budaye kite jangan sampe musnah di zaman sekarang ini.

"""apé ajé kégiatan masyarakat di lingkungan rumah énté?"".. kalo biasényé nih, jaman dulu mah ada namanya gotong royong tuh.. bapak-bapak pada bawa arit bersihin dépan-dépan rumah.. gitu biasanyé dulu.. kalo sekarang mah ahh udah, udah jarang kali.."

Kalo soal kerjaan mah gawéan di lingkungan kité ya tani, tani padi, tani sayur, apalagi ni kité tani-tani sayur banyak, bayêm, tani kangkung, yé sawi, palawijé banyak bangét di kité ya.. sawéh juga tani sawah, padi yé.. meskipun sekarang sudah banyak dibangun dévelopér ya perumahan-perumahan ya .. tapi tétép orang kampung masih orang kité ya bêtawi masih itu kerjaannya yé. Ntar panen motong padi paling seneng banget saya itu yé.. Paling ternak deh ya, itu lah pekerjaan-pekerjaan orang kitê yang masih ada ngga ilang ya meskipun jamannya udah canggih gitu.

Yé paling di masa depan ééé orang-orang itu ya lebih suka ya tinggal kemungkinan di perkampungan ajé, tempat tinggal dié sekarang ini. Nggak mungkin, énggak mau ke mané-mané udéh.

bagaimana sosial media ikut bisa ikut serta melestarikan budaya di daerah ente? lah iya kan zaman sekarang kan elo pada maen hp tu. jadi kalo kita ada acara eeeh budaye atow acara ape gitu yang eeh bersangkutan dengan budaye apan kan pada di vidioin tuh ama emak-emak gitu, nah terus dimasukin ke grup-grup dah, nyebar dah itunya. jadi orang pada tau kita masih punya budaye di nega di apah di daerah bekasi ini masih punya budaye, masih banyak budaye yang belum yang yang masih ada gitu, gitu. kan lewat an anu lewat hp itu pada ngepidioin.

Kégiatan masyarakat di... kité ya apé yé uhm, ngaji kalo malém bapak-bapak, ibu-ibu ngaji soré, pengajian-pengajian kayak gitu. Kemudian ada yang apa ya, keterampilan bikin péngki ya, bikin bakul tuh, kayak gitu kégiatan-kégiatan masyarakat di lingkungan ané, sih. Masih kayak membudaya hal-hal seperti itu, yé. Ya meskipun ada sebagian ya yang muda-muda kerja di pabrik, kayak bégitu, sih.

kalo ane nentuin tempat liburan. itu biasanye kita sebulan sebelum kita keberangkatan kita udah tentuin kemané kité berlibur gitu.

Yeh namanye kite orang Bétawi, ya lancar lah, kan gitu. Bahkan kita namanya banget dan banget banget.

"""Apé ajé buah-buahan yang paling sering dimakan?"". Kalo di mari emang tumbuhnyé cuman jambu, jambu aér tu, jambu biji. Terus amé semangka. Jadi ya itu dah yang dimakan, terus a noh noh kadang-kadang ada buah camé namanya tuh. Orang sini bilang buah camé. Ya itu-itu aja yang dimakan. kalo bulan puasé tu timun suri, bléwah, tuh laku banget dah di sini mah."

Kalo ke pantai mah dulu pas masih abg belia lah ampir setiap minggu, sabtu minggu-sabtu minggu, kadang jalan kaki ke pantai seneng bener pulang pergi jalan kaki pake sepeda paling banter yé. Kalo sekarang udah ini jarang paling ya sebulan dua bulan kadang tiga bulan baru sempet ke pantai, ya pantai kita mah tau sendiri kan, ngga kaya pantai di Bali. Pantai kita mah bener-bener masih hutan ye jadi masih banyak pohon-pohon mangrov kayak-kayak gitu jadi gak sering-sering banget sih ke pantai.

Jikalau untuk sampéh plastik mah itu biasanyé kita sebagian ada dibakar. Adapun juga sebagian tuh ada dikumpulkan. Dikarnakan sampeh plastik itu juga kan limbah yang masih bisa didaur ulang, gitu biasanya mah. Kalo di kampung mah biasanya masih dibakar aja udah.

Kalo soal nanem-nanem pohon ané seringnya nanem pohon pisang, pisang, pohon jambu, ya jambu aér aaa Jadi kalo nanem-nanem yang laen itu mah nggak adé. Pengen nanem duit kali nanti berbuah duit kagak bisé [hehe] paling nanemnya pohon pisang, kayak gitu kalo ané mah.

"""Seberape sering enté pake bahasa daerah dibuat ngobrol?"", lah kalo di mari mah emang bahasa nya begitu, jadi ya emang dipaké terus emang hari-harinyé. Tiap harinyé campur-campur dah sama bahasa Indonesia begitu, jadi emang tiap hari pake bahasa daerah, emang adenye begini ade bahasa daerah Bekasi mah, asal ngejeplak baé."

kalo menurut anè itu olah ragè itu sangat penting di karenakan ya memang penting untuk kesehatan dan menjaga fisik kita. apalagi di zaman sekarang ini itu panca robè itu biasanya kita memang harus èèè... olah rage jangan sampe èèè.. kita fisik kita lemah itu-itu ajè si penting sangat penting

Iyé kalo soal liburan emang prioritas kita liburan emang ke pantai yé. Dulu idola kita itu Pantai Marunda yé karna di sono di rumah Pitung hehe. Jadi kalo liburan tuh ke pantai kita dari rumah udah nyiapin deh tuh yé bawa bekel yé. Bawa nasi ya, bawa jenkol goreng, bawa apé namanya sambel yé. Jadi kalo kita bareng keluarga mah apé ajé yang enak itu udah dibawa aja dah buat gelar tiker nanti di pinggir laut, begitu.

adê yang orang kampung yang kumpul apê yang melastariin budayê kaya ya latian topeng ya lenong kaya bégitu jadi orang yang masi cinté amé budaya kité ya kalo di ané si sini dibekasi utara ya masi béjibun lah masi banyak êmbuêl kata orang kité mah ya ééé kesenian-kesenian asli daerah kita apelagi disini topeng paling banyak kité disini yang punya grup-grup topeng sanggar-sanggar topeng tu kaya begitu

Ya kalo soal pendidikan di negara ané nih Indonesia, Indonesia bagian utara gitu yé hééé.... paling ujung Bekasi pesisir, pendidikan kité nih alhamdulillah si sudah membaik ya orang-orang juga sudah ngertilah betapa itu pentingnya pendidikan buat anak kité, akan tetapi biayé pendidikan itu masih mahal yè bahkan adé tetanggé ané itu sampé putus sekolah garé-garé engga kuat bayaran. harusnya... nêgêri maupun swasta jangan dibedain, swastapun harusnya dikasi hak yang sama dong yééé, buat apé namanyééé.. pendidikan jadi suatu ketika sekolah diswasta engga lagi kita beban buat bayaran ini bayaran itu, begitu menurut ané si.

"kalo soal kerjaan yé.. kalo menurut ané nihh.. yang supaya maju, kalo maju kan pasti terkenal yéé.. itu ngga laén wiraswasta lha ya.. contoh kaya dagang yé.. ""kita dagang apa nihh?"" yang penting yang berkualitas yang ènak gitu.. terus terjangkau déh sama masyarakat harganyé.. nanti juga bakal terkenal pasti contoh 'nasi uduk bang bontot' contoh gitu yé.. kalo nasinya ènak, semur jengkolnya mèdok, sambelnya mêdok sambêl kacangnyé, bala-balanya garing.. dahh kemana juga orang cari.. jadi terkenal yéé.. itu wiraswasta yé wirausaha nomor satu yang paling mantep.."

Ya kalo menurut ané pengobatan tradisional itu luar biasa manfaatnyé yé, kayak daun bekakan tu popol buat orang sakit bisul waduh dipopolin pagi besok pagi juga mecah itu bisul. Sembuh deh pokoknya ya, jadi pengobatan tradisional itu satu murah meriah, yang kedua juga ngga ada efek samping. Jadi kité juga masih pake begitu yé, jadi masih dilestariin léh pohon-pohonan yang buat obat gitu, jadi itu kan buat bahan pengobatan tradisional gitu menurut ané sih.

Waktu itu ayé jalan-jalan ke kota tue, bersama temen-temen, pemandangan nya indah banget, pas sampe ke kota tue banyak banget, sepede ontel kemudian ada orang turis kite foto bareng, girang banget foto dengan orang turis ,orang nya baik dan di situ ada juga, kite foto-foto di tempat musium-museum, musiumnya bagus banget, cerite inget dengan sejarah indonesia, perjuangan luar biasa.

kalo orang kampung itu kalo nikêh usiênyé ada yang delapan belas ada yang sembilan belas kenapé itu ada yang delapan belas? karna kan ada yang kalo udéh lulus sekolah engga kerjé ada yang ngelamar langsung nikêh ade juga yang sembilan belas tergantung yang masing-masing nianunyê deh jodohnyê

Waktu itu ayé bersama warga, sama tetangga setempat, ikut melestarikan alam dengan bergotong-royong, membersihkan jalanan, nyapu, ngerukin sampeh, biar jalanan itu lebih bersih dan juga buangin sampeh, yang ade di kali yang ade di pinggiran itu, ditaik-taikin biar terlihat lebih nyaman, lebih indah, di situ aye ame temen-temen, ame warga setempat.